दु हजार बीस ला तो कोई नही भूल सकता हवे, काबर की ए साल तो हर जगह बर्बादी छाए रहिस। काबर की एहि साल हर जगह कोरोना आये रहिस, जेकर वजह से बहुत मन के हानि होये रहिस।